Naꞌ diꞌltse tib ineꞌ minn loná chu man xlaꞌndná gapná naꞌ ti mak lo mak diꞌltse ic̲h̲aꞌma lëꞌ man giaꞌn c̲h̲ow yu dila chu minn ziꞌd nap lëꞌ man ic̲h̲aꞌ tux lo minn dzekna diꞌltse chu minn c̲h̲uꞌnnbeyna lëꞌ minn gwiyga c̲h̲ow lidzma gan xkuꞌn ndux mak.